Éém oli babé banque yo yoomé fubaŋuum. Fubaŋuum foomé, nañ ubaaj ékori, nujoow uŋaar buto fubaŋuum fafu nubaaŋ, mu baŋ gujogiyo. Ēém do doomé banque, babé noli yo yoomé fubank. Wala étii umu babu na kuhikuhi najoow galunlumaay nakuhikuhi ajaméén éboñul ékori, naja boñuyodo, do fubaŋuum faa, nujoow uŋado ékori yaa, ujaméén ébaŋ, nuŋorul ékorihi nujoow ubando. Nujuhé ubando, gujuwé gurontohi éém. Oli yo muloob mé fubaŋuum éém